أى الفن ينجم يحسن من المجتمع على خاطر فن عندو تأثير كبير وقاعدين نشوفو أحنا وين راهو الفنان الي يطلع كيفاش الأجيال يعني تتأثر بيه وبتصرفاتو وبكلامو وبلبستو بطريقة حتى مشطان شعرو حتى كيفاش أي حاجة عملها معنتها الفنان وال-ال-المحتوى لي يقدمو زادة ولا الكلام لي نقولو يعني هو وليت يعني ذاتا كلام يتكلمو بيه الأجيال في الشارع فهو أكيد أنه يرتقي وإلا ينزل بالمجتمع.